Mi yidi mi waɗi mawɗo muusijiyo, sabu muusik kuɓɗi gite e hoore ɓurnde. Muusik waawi hesɗitde yimɓe, tee e jamma e belɗum, ɓe waawi hokkude wuro e no ɓuri ndimon. Ko muusikiyo moƴƴi, ɓe heɓi laawol jeyaaɗo e ɗuum.